E nɛɛnɛŋ è tɔɔ̀ e zɔlɔ̀ mɔ̀ɛ̀, diè e nɛɛnɛŋ è tɔɔ̀ e zɔlɔ̀ mɔ̀ɛ̀, òfoo sèè mùŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ è nɛɛnɛŋ e zɔlɔ̀ fòum nyɛ̀nɛ̀ŋ, kɛɛ sèè maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ nɛɛnɛŋ e zɔlɔ̀ è nyɛ̀nɛ̀ùm taìŋ gbiŋ, e keì gbiŋ mùŋ naŋ mɔ̀nɔ̀ŋ wèè maŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ è kiɛ̀ŋ mùìŋ, mùŋ go kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ nɛɛnɛŋ, e nɔ̀ŋ kii mɔ̀ɛ̀ e naȧŋ nɔŋ zɛ̀nɛ̀ŋ gbiŋ, mùŋ go kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ nɛɛnɛŋ muŋ naȧŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ mȧŋ dèè, mùŋ go kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ nɛɛnɛŋ muŋ naȧŋ yɛ̀mɛ̀ nɛ̀ŋje, weètii è siaŋ maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ nɛɛnɛŋ, e nɛɛnɛŋ è kiɛ̀ùm e zɔlɔ̀, mùŋ go kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ nɛɛnɛŋ e zɔlɔ̀ fòum ɓɛ̀nɛ̀ŋ nɔ̀ŋ.